<hesitation> Iaho aloa sy de haiko minsy za sady tandroany ena vo nahare aniza kaiky akoiza izy io atramizay zany aho da sy mahafantatry aniza fa e fantako fosiny da hoe rehefa feno cent degre izy da ra na hoe firy minitry na firy fa ah sambako nahare iza da misaotry anareo nampahafantatry aniza.